तेरको पता है मैं तेरसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर मेरे साथ तो नहीं होती ना तो मैं पता नहीं कौन सी हालत में होता अभी तेरको पता भी नहीं होगा।